اب دیکھو میرے پاس صرف آدھا گھنٹا ہے اور پانچ گیسٹ ڈنر کے لیے آنے والے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنے فریج میں سے چکن نکالتا ہوں، چکن کو نکال کے فریج میں جلدی <hesitation> مارینیٹ کرتا ہوں، دس منٹ کے لیے مارینیٹ کر کے اس کو ہے نا پریشر کوکر میں ڈال کے چکن کو پہلے گلاتا ہوں چکن گل جاتا اور ایک دس پندرہ منٹ کے اندر چکن زبردست ریڈی ہو جاتا چکن ریڈی ہوتے ساتھ ادھر تھوڑا کھانا بھی چولہے پہ رکھ دیتا ہوں، کھانا بنتے رہتا اور جلدی باہر جا کے یعنی تو سوگی یا تو زومیٹو کر کے روٹیاں منگا لیتا ہوں، پراٹھے منگا لیتا ہوں، پراٹھے منگا لے کے پراٹھے رکھ لیتا ہوں کھانا بن جاتا دس منٹ پندرہ بیس منٹ میں، اور چکن بھی اپنا ساتھ ساتھ بنتے رہتا تو یہ ایک چکن کا سالنا پن جلدی آدھے گھنٹے کے اندر آرام سے بنا دے سکتے ہیں، جس سے پانچ گیسٹ جو میرے آ رہے ڈنر کرنے کے لیے ان لوگاں بینا پریشانی کے آرام سے دبا کے کھا کے چل جا سکتے ہیں تو یہ کام میں کرنے والا ہوں، میرے پانچ منٹ میں